Akkeguga- akkegunanna sabungnge maderri napake wi tawwe cemme baraq mapaccingngi oli na pole bungka e maderri to napake wi mabbissa lima narekko pole wi maccule ato maggoloq bareq teddengngi carepana pole limanna nappa lao jokka manre